Ny hevitro manokana dia tena afaka mampiasa teknôlojia ny olona anatsarany ny fahaiza-mahandro ohatra fotsiny zah zao tsy mahay mahadro aho fa mijery fomba fandrahoana any amin'ny aterineto aho de iny fotsiny no arahako, afaka mampiasa ihany koa nefa ny lafaoro, afaka mampiasa ireny micro-onde ireny, ireny de isan'ny teknôlojia avokoa.